नहीं, पूर्ण रूप से स्वतन्त होना संभौन नहीं छे। कैसे कि हर वेक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरा वेक्ति से पर निर्भर रहे छे। हलाकि स्वतन्त्रता के अधार पर अलग-अलग तरह से समझल जा सके जे। स्वतन्त्रता के मतलब बाहरी दबाव से मुग्ध होगे जे। स्वतन्त्रता के मतलब आपन विचार, आपन भावना और कार्य पर नियंत्रन रखन होगे जे। स्वतन्त्रता के भी एवा आपन सीमा होगे जे। किसी भी वेक्ति के स्वतन्त्रता उहां खत्म हो जाएँ जहां दूसरे वेक्ति के स्वतन्त्रता बाधित हो जाएँ जे।